Ah laha aminakahy manoka tsy de misy aloha ty tsofa, karaza tsofa fa lafa tsofa i da lefa tsofa avao zay. Tsy mahita ki ki karaza tsofa maro aho.